Okai xa daxa nia ari ga wat gana dador wana wuraa a wuraa ndi di i lugaaut a wuraa <hesitation> a wuraa di lugaaut <hesitation> la bina <hesitation> a vur zina xa i dikdik a raan a du dina kuwin a wuraa <hesitation> dina maas boilim kalaak daanim lagaf. Dina zofamaat a wuraa di rasin la dis <hesitation> ma dina tus pana daanim lafaf kuna dina a put pizin a mun fur ila wina. A raan dina put fanonga vur ila wina dina kaatim pizin a xuna naadi klinim fakaaf di kaatim fa mumuf <noise> oka xa gaat a mun kaain a rot a mun kaain a xe a non iwana dina wana kawining tapos gu soxot guna kuwin pana sospen ka gat a sospen ka gaat <hesitation> a mun wei iwana kuwining a a wuraa iyaak gana piyaat a du wana a wuraa ila bina xa mo daxa dina kuwin dina maas faaf. <hesitation> masing ma tapos ina gu soxot vaaf guna kaatim a vang faaviyan guna wosin kaarik a umun guna xumaal a vaaaviyan la maskana a xaiaf guna rasin a vaat la butuaana ma xana iaf kana iaf puzaa wuzaa ma xang wizik maat guna waapizin a vaat <hesitation> guna glus fakaaf wuraa a kanaan gu raasi fa wizik la umun ma guna pung kaarik pana vaat a- a naan ka lagaf a vaat kana wuzaa ma guna a pung ka guna a waan a maar ma guna iziar xa iyaak waanpla aawa o ma xana mazi